كنفضل نكون رسام عظيم على انني نكون موسيقار عظيم حيت الرسم كيكون فيه الابداع وكيعجبني بزاف وحتى الرسم كيخليك انك تعبر على الحوايج اللي كاينين لداخل ديالك باش انك تعاون راسك تخرج داكشي اللي كاين لداخل متخليهش عندك